Eka !misy tokoa moa rolahy ñy voro afaky mijobo añaty rano añy hañarato fia. <shushes> ka ñy fomba fandehanany añaty rano añy zay ;añy biby atao hoe: -Piede blede zao. <shushes> fi'eo lafa iñy ro mahita azy, la mijobo añy malakilaky i hanambotsy any fi'eo amizay hahazoany azy ka malaky hiboahany.